जू मेते सबसे ज़दा पसंद छ सू छी मलाई कोफ्ता और नान रेस्ट्रोरेंट म मलाई कोफ्ता एक महँगा आइटम होंदू कम से कम तीन सौ - तीन सौ पचास रुपए का होंदू और जू नान छ सू भी चालीस- पचास रुपए का होंदू